तुमरी सबों टीमन काम वारलो हतला। ते यहां अपनी टीमन मजबुत्य हतली, ताकत हतली, मेंने अशोहस्तहत कोई। ते रोविशीर हिलाइन कोई। यहां, लेकिन अपनु काई थोड़ी करण नित्यालोई बनाऊन पड़से, जराक वायरलोस बनाऊन पड़से। अगर हम एक आपस्यान भाई भाईस में साथ देती, अपनु खुले वारु काम करसुन, अपनु जरूर जीत सुन। ती मेंने आगे, में, मी आगी बढ़िन कोई। ती, ती तोई रोय। कि अगली बार अपनु अर्ली वारुलोस मेंनत करसुन, एक साथ आगे बढ़सुन। हाँ कि ठेक छे।